I- reo fanatanjahantena tian'ny olona eto amin'ny firenena malagasy atao a de ny baolina kitra, ny lomano, ny basketball, ny handball ary ny <hesitation> hazakazaka lavitr'ezaka.